Ok, wulpi, wulpi wo awul a̱a̱ <hesitation> ta mbadl gwa muli, ten wul wulpi nik ɗa̱ go mbadl gwa a mul ten ama ugon niɗa wulpi, a wulik idgwe ka̱ lami wu, wulpi aba̱lki ugwe ka̱ lami wu, ama akwai na̱ wul ɗenam gwe ɗe pawo wulpi aba̱lki sowu, wulpi alakki aba̱lki tlal mlti so, wulpi alaki aka̱ hana cwo so, to kaga be we ko yekke ka̱n wulpi aba̱liso, ugwe a wulpi ba̱li go wul ka̱n gaten dii dii atlge, so amo ka̱ ra'ayi giwo yek ɗe wulpi ba̱l ko yekke mbala̱n so, wulpi wo wul ka̱n ugwe a ba̱lki go nak njet ka̱n domin ugwe mbala̱n na palti, ko ka̱ lugwe aka̱ te higwe aka̱ yili, lu atlo a̱ gas gil go, il be we wulpi ka ba̱lki so, go sut mal nya ka̱n ni, to, yek laki amo ani ten ra'ayi wulpi aba̱l koyekke mbala̱nso, ama nami wo asa̱ wule wulpi aba̱l ko yekke mbala̱n, wulpi wo hwa wulka̱n, alakki aka̱ pa̱l ugwe ka̱ lami wu, alakki aka̱ wul lubu gwe ka̱ lami wu, alakki aka̱ wul bii ga̱lla gwe ka lami ta̱k te giɓi wu, alakki ɗema hapti ka̱ mago gon wo sabona̱ wulpi gwa, ka hap kili gwe ɗepa yekka̱n ka̱ yeniwu Da ma ko da ta̱ zil kul ka̱n, to ama wulpi ɗe ka yentigo, ba̱l da̱nti lafiyaso, ba̱l la̱shi-lafiya so, ba̱l hanat lilti mbadl so, to ilgwe a hanek lilti so kwata-kwata go, to kaga nune ɗe wulp ba̱l koyekkeso, ama wulpi wo hwawul ka̱n, amago alami ta mbi wulpi, ama yekka laki ugweɗe pawo wulpi aba̱la̱n go yek ka laki amo damuwa poyi so, a̱a̱ sabona̱ wulp ɓali ɗa, a̱-a̱-a̱, na ma̱n wulpi jon mago sabona̱ yanayi ga̱ ɗe pawo asa̱ pi tafiya na̱ wulpi pammago aka̱ yeni wo sa̱ ma̱shka̱ lokaci ɗena̱m, cwo hwulan ɓosiyi to don nu ka̱n tun na̱kke cwo hwulan ke yeke, ten zobsi iligon, eni wulpi nitɗa ama ewo hwulan nit ɗa, gwe ka̱ lokaci ɗena̱m ta mani ata̱ pa̱lt yeke ta mani ata ma̱shi, to ashe wulpi wo atakaita wul wulpi woba̱ ko yekke ka̱n aba̱liso, ama wulpi wo hwa wul ka̱n don nu ka̱n, ma̱ yenti-majwe ɗe pawo nami yawanci majwe ka̱ na kumti ɗe ma̱n wulpi ka̱n, ma̱n na̱k ge kaza ma̱n na̱kge kaza gwa aka̱ kumi ɗe ka̱gas ɗenam, aka̱ kumo ma̱li zigaa yi aka̱ kumo ma̱li poyi so, aka̱ kumo a̱a ma̱li ta̱ da yek ka̱t ang gon tlwet ka, ta da yek ka̱t ang gon, ta̱ palɗe, na zobsi ugon dabam, todon nuka̱n wulpi wo ta̱n yisi, Ko kuma go ta mbala̱n yisi nami asa̱ wuli ɗe, wulp wo a ba̱l ko yekke, wulpi wo aba̱lki ugwe ka̱ lami wu, ama amo ana wul te ɗe wulpi wo ba̱l ugwe a ba̱li go njet ka̱n tet ka ugwe ɗe pa mbala̱n a̱-a̱ mbala̱n da̱n adani ko kuma gwe mbala̱n ni adani ɗe, ta na rayuwa go, wulpi wo njet ka̱n anak ba̱lki, kaman ze ka̱n ka̱ ka̱ kolba, aka̱ lak ze ka̱ kolba aka̱ nak hwol ze ka̱n ka̱ kolba aka̱ nak lak hwulan agibi kaga ka yeni dabam agiɓi, ka yeni nak njet agiɓi, to yek ɗe ugwe wulpi ni ka̱ a-a rayuwawu, wulpi wo nu ka̱nni nak rayuwa gwa tun na̱kke balisi de yek ɗe gwe ahanek ma̱shka̱n sowu, ahanek cwoso, ahanek kumti lilti mbadl so, to duk ugwe ka mani aka̱ giɓi ko ka mani aka̱ mallake ɗe gwa, yek ba hanek wunda̱li wu sowu to duk na wuli jon wo tek kaali ka̱nni, adani ka̱nni njet kawei, don nu ka̱n alami wulpi wo illa̱ ta̱k lami ka̱n, illa̱ ta̱k pa̱l ugwe ka yen dama na̱ nali wu ka̱n, ama yisi ɗe na̱ wulpi gwa, nami wo asa wule wulpi nik ɗa go ka̱ mul alubii gwa so, se ka̱ ngo lugwe ɗe pawo ka mal wu, sabona̱ ka̱ apti majeve a kop kaal gwa, asa̱ luk tlok ka sabona̱ wulpiwu. To ka ga ashe da wulpiwu amani ahane ma̱jewe ɗe sa lite asa̱ tlok go, kaga da aduk go ka wuli ɗe wulpi ba̱l koyekke kaga aduk go ka wuli ɗe wulpi hana ko yekke, kiɗi kiɗi <hesitation> bacinaji atlje zuwa atlji deɓa̱l ai ma̱ yisa̱n kangwe ko kumago ma̱ na kumti ama̱ yenti kangwe ɗe pawo nami wo sa̱ na paktiwu, ka yeni wo-sa̱ ma̱n ɓa̱tti jwasa̱n wonti, aa nami ani tu deɓa̱l nami ani tu gibboo, nami ni malka̱n jwasi, nami ni cina a nami ni tukaali, sabona̱ yeke sa̱ na lamti ba̱ ma̱lgon ta̱nti so, ayek laki yeksa na lamtiye. Sabona̱ wulpi gwe nit ɗa̱ wu, to kaga ashe da kaga lamti kaɗe mbiti go tun nakke ka̱ pa̱l wulpi wugo da̱nga matlti ki na̱ ngwe na̱kgwe ma̱n la̱shi wulpi a pita matlti kaman na̱k ami ba man kanti wul tot gini, ate ka̱ ba̱n koka̱ gasi ko ka̱ cin, kota̱ ten asa̱n seko ta̱ malgon ngo <hesitation> mbadl gini, ta̱s lili ka sabona̱ zobsi ugon, ama ba̱ ɗe sabona̱ wulpi so, to ama ba zigaa kesi, yek laki nami wo asa̱ wuli ɗe kiɗe wulpi nik ɗaso aba̱ ugon nik ɗasogo ka mul atli, aka̱dla̱k ngorti, ma̱lgon pi damuwa na̱kiso ama ma̱n wulpi wo, se ta̱ ngo lu bal ba̱n, nami pammago ba̱sa da̱m ka atl-ka̱ attisi so seko ta̱s li ka̱ atla̱ deɓa̱l To ɗe ka̱ yenti ye wulpi wo yekɗe koyekkego wulpi wo yekɗe koyekkeso, ima̱ yisi ye wulpi wo hwa wul ka̱n a illa̱ ta̱ kowokko mbi ka̱n a ugwe kowokko mbi ka̱n a ugwe kowokko na wuya ko ma̱ na̱n ma ngoti go yek ɗeta̱n mbi wulpisi, ama ka̱ mbi wulpi yek hal yek lika̱ <hesitation> a̱ka̱ da̱nda̱an gon wu, ko ka̱ masayi gonwugo ki mago ka po mani aka̱ da̱n alubii gwaso, sabona̱ ka̱ na ɓanti, so gwisi wo dede ka̱n gemti gamisi ɗe sa̱gema̱n go a nami wo asa̱ wuliɗe, wulpi wo aba̱l koyekke, i wulpi ba̱l ko yekke so, wulpi ba̱l wulka̱n ka̱ mbadl ga̱ mbala̱n, ko ka̱ rayuwa ga̱ mbala̱n njet tet ka̱ wonti, na̱k kangwe apa̱l misali adukwu to nu ka̱n wulpi ni ta̱k lak ze ka̱ bal kwano aka̱ nak kan hwulan nak nget aka̱ lak giɓi ka yeni tet giɓi dabam to bambanci gwas wo sabona̱ nal agiɓi so, ai apalla̱n hwulanwu apalli bal ze wu na̱k hulamiso, seko ta̱k yeni tet giɓi nak njet, to yek ɗe gwe, na̱k kotanci ga̱ wulpi wo nu ka̱nni tet ka̱ rayuwa ga mbala̱n, tet ka ra <hesitation> tet ka̱ pa̱lti wulga̱ mbala̱n, to don nu ka̱n ayedde wulpi a ba̱l koyekkeso, ama wulpi wo nwa wulka̱n ta̱n mwe don nuka̱n a nadda̱mti, duk ma̱lgwe, ka̱ na taɗi sukti, ko ma̱lgwe ka̱ na gaɓa sukti, ko ka̱ni tare sukti, yek ka̱ tullit wunda̱li gwisi yek ta̱ wuli ɗe tiwo. <hesitation> gasa̱l ga̱ a̱m-a̱m <hesitation> gasa̱l ga̱ ti wo ta̱ yedde nakgwisi ka̱n wulpi ni ka̱ rayuwa gwa to hwit ɗe yisti gwas wo njet ka̱ yi, yisti gwas wo ɓo taka mamo yek caliso, ama yawanci, nami wo kumɗe ma̱ gema̱nsi ko ka̱ gemsi go shin awule shin wulpi ba̱lki koyekke a ta wule i, uge ta farek <hesitation> dla̱mti go yek ɗe wulpi ba̱lki mota, wulpi ba̱lki hibii wulpi dukiya wulpi ba̱lki duk ugweka̱ lami wu ama yek ta̱ ma̱sa̱n ɗena̱m zuwa ɗelop wulpi ba̱lki yeta̱l ge ɗe a ma̱ sh ama̱ dla̱ka̱nni ama̱ yilli kawu, wulpi ka̱ ba̱lki so, mbadl gwa wulpi ka ba̱lki so, nda̱lti gwa zuwa asa̱n gwaɗe aka̱ kami aka̱ li ka higwe ka̱ yen dama wu wulpi ka̱ ba̱lki so, ta kaga go yek ɗe bali pamma mbadl gwaɗe ka̱ na dla̱kti mbadli aka̱ palli su ka aka̱ dla̱k yeta̱l aka̱ dla̱k yeta̱l aka̱ palli suka, aka̱ dla̱ki aka̱ palli su ka̱go, ai be we wulpi ka̱ ba̱lkiso, da bacina jina̱nɗesa̱ niɗa ko ma̱n wulpi ɗe sani ɗa̱go da sani na̱ lafiya, man kowokko, ama gon wo aka̱ mbiti kiɗe ba̱ wulpi nik ɗa̱so ka̱ na wolo daa hwolka̱n ka̱ na citi go aka̱ kum ki ka̱ nda̱l mansi garau do don nu ka̱n wulpi wo hwa wul ka̱n ama ba̱l koyekkeso. To don nu ta̱n yisini ata̱n bambanteni, ilgwe ko ko yek-ka̱ yeni ye na̱ kangwe ɗe pawo a tul wu, ko yek ka̱ yenti ye <hesitation> na̱shu gwasi lugwe ata̱ da̱m wu kum ɗe ka̱ wule wulpi wo ba̱lki koyekke wu, to ma̱li gon wo sa ba̱lki wulpi ama mbadl nik ɗa̱ so, ako ka̱n ka zi wulpi ko, <laughs> yek ɗe ampani gwas malki ye, babu niɗaso, to don nu ka̱n amo ka̱ dla̱mti gini, wulpi wo hwa wulka̱n ama ba̱ balki ugwe ka̱ lami ka̱ mbadl gwawu, kwarasso njet ka̱n a ba̱li, tet ka̱ ugwe, ka̱ sai gon wo a ma̱ ma̱sa̱ni ka, ɗe kum ɗe ka̱ na kumti ka dli gwa̱, lafiya nikɗa, nda̱lti nik ɗa, ka̱ɓakumi aa kiwo halle ugon ni game na̱ki ga woni cwo gaa gon so a. a, ka̱ ma̱sa̱ni ka wulpi nik ɗa̱wu to lafiya gwe nikɗawu kami aka̱ la ibada gwa ɗe kume ki wo pa̱lati go ka̱ hi li ka̱ lu doshti akiwo ma̱n kopti ka̱go ko lika bii gemti nya, ai be we wulpi gwaka̱ talak so to go <hesitation> kopti-ga asa̱n ka̱n, ribaga̱ asa̱n nu ka̱n asa̱ dla̱m na̱ bi gyazi ko To ɗe hal ma̱ligon wo wulpi ɓalit ɗa̱ gwa, ta ma̱sa̱nna̱ nya gwasi ma̱li gon wu ta̱ pi damuwa ta̱s-pa̱l <hesitation> doshti so, ta pi damuwa tas- <hesitation> gem nyaso kawei don tide, ugwe ta̱ lak cina go a <hesitation> kasuwanci gwasi, ugwe ta̱ na pa̱lti ɗe aa atullit wulpi wu ka̱n, kawei tiwo damuwa gwas wo da ka ta̱s mbe ge ta̱s mbe ga̱ tekgu a-ako ka̱n ka̱niko, ni ka̱n sa̱ wulge, ni ka̱n ka̱ wulge ka̱yi, kawei ka̱ masa̱nna̱ yeke, ka̱ ma̱sa̱niyi ɗe nya ka, <hesitation> ba̱lki mbadl ge ɗe ka̱ na dla̱kti <hesitation> dla̱kti mbadl, wu ko ka̱ na dla̱kti yetal aka̱ yilli ka̱wu ka̱ ma̱sani ka be we wulpi gwa ka̱ ba̱lkiso, wulpi ɓotaɓa ba̱lti mbadl so, wulpi ɓo taɓa ba̱lti yeta̱l ge ɗe ama̱ dla̱ka̱nni ama̱ yilli ka̱wu so, yek laki pamma ka̱ dube go sabona̱ lafiya gwe anini ka̱ dli wu, maligon wo ata̱ pa̱l ampani na̱ naliten tantu gwe ɗe pawo ba yek sowu, to yisi, yisi koma̱n wulpi gwa gasi ugwe ka̱ na pa̱lti go kadla̱m ugwe ɗepaten, tenang gwa ka̱n sa yilliki, cin kaza wo ka̱ pa̱l na̱kge kaza, gas kaza wo ka̱ pa̱l na̱kge kaza, aa gas bal cinwo ka̱ pa̱l kaza, gas bayara ka̱ pa̱l kaza, gas <hesitation> hsukti bal cin ka̱ pa̱l kaza, to kaga ɗe kum ne ka̱ bincike na̱ na̱kgwisi yek ka̱ yeni wu ashe. Ka̱ pa̱l tumani wu aka̱ wule ok don wulpi gwe niɗawu ka̱ca yek laki yek a ma̱sa̱n ge ka yek ba̱ pa̱l ge so, a-haba wulpi wo hwa wul ka̱n, ama ba wulpi mba̱shik gwel ka, aka̱ ma̱sa̱n na̱ pa̱lti hwa wul so ba̱ wulpi mba̱shik, gwel, ka, aka̱ pa̱l byaswul sabona̱ wulpi gwaso, koɗe ka̱ zamani ge go yawanci nami wo asa̱ wuli ɗe we a <hesitation> majeve ɗe pa asa̱ pa̱l wulpi go, se sa̱ pa̱l wal pa, gon wo se ka tlo mbadl pa, gon wo se na̱ hwulan mbala̱n to yek laki yeksa̱ ngo wulpi ye, sabona̱ hwa gwasi, ama hwa gwas wo yek ɗe ka̱ mbi wulpi wugo, ai gon wo na̱k kangwe adla̱m go ka̱ mul ka̱ hibii gwa so pamma, ama wulpi ɓalik ɗa, to kaga ashe wul tunani ka̱n ilgwe ka̱ da̱mi aka̱ ɓo, aka̱ ɓo gode shin na̱ wulpi niɗa na̱ wulpi ni ɗa̱ sowo, yek ɗe ampani ga da̱mti giye yek ɗe masayi gi ka̱ dlo gi suk nya gwe ɗe pawo a nitma bautat gwe, ɗani ka̱n ba ngo wulpi ten tantu wali se a tlo ma̱lgon ko na̱ hwulan ga̱ ma̱lgon ka̱nba pa̱l wulpi wu pa kapa̱n ta pa̱l wulpise ada̱m ɗe ma̱lgon gwi, a <hesitation> yek laki asa̱ dla̱m ma̱n manti ga̱ɓa asa̱ wuli ɗe, yekɗe-yekɗe-ampani təkgwa ta̱k ta̱le piti ama mɓadl nik ɗa̱ soye. ga ampa ni ɗa̱ so, kik gu ka li pitisi amaba mbadli, na̱ bi gyazi wo nuka̱n ba dla̱mi, a dla̱mti na̱ bi pa̱lati niɗa ko, ama na̱k ɗe bi gyazi ka̱n a na dla̱mt, yek ɗe ampani ta̱k ta̱le piti a ba̱ mbadi ni ka̱ ki so ye, ka ga ba ampani kenar to don nuka̱n, wulpi wo nwa wul ta̱n ngo wulpi ten hwa tantu, ta̱k mbi wulpi ten hwa tantu, ta̱k pa̱l bauta ga nya gwa, nya gwe ka̱ na kopti wu, pa̱lit hidima na̱ wulpi gwa wu, yek ɗe hgwe ɗe pawo, asa̱ ai kusan, ningo ɗe pama ka kan mago, na mbala̱n jwe asa̱ wuli ɗe wulpi panmawo ɗe kum ɗe nya ba̱lkigo, kaman ta̱ godat ka̱n. sa̱ nya na godat gwa. yek ka̱ pa̱li na̱ wulpi gwe ɗe kume a ba̱lki wu mutum nawa ka̱n ka̱ zisi ana̱ sabona̱ wulpi gwe a ba̱lki wu, ai akwa ai na̱ majeve sa̱ mana̱nki wu na̱ pa̱lti hwa wul ama yek ba̱ nya ba̱lsi wulpi wo, sabona̱ sabona̱ yeke sabona̱ ta̱s yis ugwe ɗe pa ta̱ na pa̱lti wu ama ki wo, ki wo ba̱ ilgon ka̱so yek ta̱ ba̱lki wulpi wu to shin ta balki wulpi go ni ka̱n ka pi tafiya na̱ naliyi, wulpisi wo a ka̱ mbi ten hwa tantu'a, ko kuma go ten hwa tantu ka̱so, domin namiwo tas wul, ta̱s pa̱l wulpi, na̱sa̱ nge na̱ sa̱ lami se a pa̱l wulpi, to go ka̱ zak tantu wi, ka zak hwa tantu wi, ko yekke ka man palti. Ka man tlot ga ten ga mbala̱n kaman a-a lakti ga̱ yen ga̱ mbala̱n ata̱ da̱m ɗe llgon, ko ta̱s da̱m ɗe ta̱ po man tafiyaso, ko ta̱s da̱m ɗe a-a tla̱t nya mago se sa̱ tliltitet atli, amaki a ka̱ni ɗa ka̱ni ten gepe ka̱ na yenti ma̱li aka̱ yisi ɗe kik pa̱l sanadiyaga palti nakgwisi amayek ka da̱ sabona̱ ta̱k pa̱l wulpi to yek ka̱n na wulte a-wulpi wo ngwe na̱ nda̱lti gwa ai nya mago tadla̱manni, nya wuli ɗe duk malgwe ngwe go ta mbi, kaga nu newi ɗe kum ne kiwo ɗe ba̱ yemba̱l ka̱n ka̱ na datiso ka ngwe go ka mbi, aka̱ mbit ka̱ ngwe na̱ nda̱lti na̱ lwani gwa go ka mbi aki mago atamik bi mani, ɗa̱ gwe se ka̱ pa̱l ugwe ɗe nya wuli ɗe ba̱ pa̱li sowu ama yek ka̱n ka̱ pa̱li yek ka̱ mbi wulpi wu nami wo asa̱ wule a'a sa̱ni ka yeke asa̱ dla̱k hwulan ga mbala̱n, a'a sik pa̱li-illa̱n ma̱lla̱n aa sik. tlo ma̱lge, a. a, to ka̱ tlo ma̱li ki wo ka sa ten boo ga̱ alt ge a’ ka sa ten boo ga atl ge so, ka sa so, sabona̱ yeke, sabona̱ koma̱n wulpi gwa gasi gon ka pal boo nya, gasi gon ka pal boo nya, to don nu ka̱n ma̱ lam wulpi ama. mana wulti ɗe ka ngo wulpi wu ngo ten hwatantu. Ngwe na̱ lwani-ga̱ cina gwel gwa, ngwe na̱ wahala gwa, ka̱ mbi wu go ki mago ka tlo wulpi a sake man ɗa̱ gwe ta̱ ma̱lgon, kai ko ta̱ ba̱lti ka̱n ma̱lgon ba̱lki, ita̱ yisi ɗe na̱ mbadl ɗenam ka̱n ta̱ ba̱lki, ta kami yek ta̱ hwik, ɗe wani kami ga̱n go a ba̱lki wi lak pa̱l ugwe ka yen dama na̱ nali wu, kota̱ na̱kgwisi ka̱n sa̱ ba̱lki mago ki mago ka ɓa tlo go yaye ka̱n ka tlo sabona ka̱ɓa yeni go ten koolu ka̱n, amma ɗe kum ɗe kik ka ngwe na nda̱lti gwa go ka mbi, don nu ka̱n ma̱ na dla̱mti a ma̱ na wulti ma̱na dla̱kti mbadl ga̱ mbala̱n, ma̱samman mil mbala̱n jwe, yitot ɗe sa̱ na kumti dli gwasan na̱ nda̱lti na̱k yeke, duk ilgwe ka pa̱li ten duniya go pa̱lti aka̱ tuna ma̱lgwe pa̱l ki wu, duk ugwe ka pali wu pa̱l ugwe ka pa̱li aka̱ yisiɗe gasi gon ugwe a pa̱ligo ayo go ba hik dla̱m a cina ɗa̱ nya, to pa̱li ɗem ɗem. don nami wo ma̱lgon a shelki te, ma̱lgon a hwik ɗe hte ta̱n pa̱l na̱k ge a na lamti ko a- gwel gwel dena̱ m ga̱ ma̱lgon, ko shin ko ang ga̱ ma̱lgon aa gon dli ga̱ mbala̱ni ka̱ na lamti am ba ba̱lki na̱kge, ba ba̱lki na̱k ge, kum ne hal ka̱ ngwe go ba ba̱lki, ba̱ malgon shelki aba̱ ma̱lgo hwik <hesitation> tamtibi ga̱ na̱k gwisi aka̱ yeddeso lal ka̱n hwa wul ni giɓi so, seko shelti lali, seko yaudarat ga̱ gaa gwa A karshe pamma wo ka luk dla̱m ugwe ɗe pawo ka̱ pa̱li to don nu ka̱n, ngo wul ten hwa tantu, gonda ta̱s wuli ɗe ma wani wo ta̱ ngo wul hwo, ɗa̱ gwe ta̱s wuliɗe wani pa̱l wulpi ka̱ gas ɗena̱m a-a- ko a-a ningo ka̱ yanayi-ga shugabanci ge ɗe mbala̱n ni giɓi go aa ma̱li gon wu bal ma̱li gon ka̱n sa̱ni sik ɗe gobnati sik ɗe na̱kge, ta mbeki yek ta hwik ɗe, to kami ge go a ba̱lki wi, tak pa̱l tak ngo wul na̱ nali a. a ngo ga̱ gaa gwa, ka mbi ma̱lgon ɓo taɓa ngoti yek ta̱ kasa mbiti so duk ma̱lgwe ngwe go ta mbi. Yauwa, ɗe hal ka̱ ngwe ten hwa tantu go ka mbi. ama ma̱lgon ka̱ ba̱lki go kimago hotisi mago aciki ɓantiso, abi a bomik gaaso, sabona̱ kayis waha gwas so, a ma̱ligon wo kapa̱n tas pa̱l wulpi pammago ti-tisi gaa gwas mago ti mago ta tla wuya pa ma̱ligon wota ba̱lki, tun tet ten tlit gwasi zuwa lu na̱kge, ɗe hal ta̱ da̱m ɗe ma̱lgon panmawu, ka tla mamaki ka wuli ɗe-aa-, a- amo ɓa yenigo ten koolu so, ko da ta̱ tantu wali ka̱n ka̱ koɓi, yek ka̱ na ngot wulpi mago ki mago ai ka̱ tla wuya pa. Ko da tu ten tantu wali ka̱n ka pa̱li ko da ta wali ka̱n ka̱ pa̱li, koda ta̱ dli, ko kuma go hwulan ga ma̱lgon ka̱n ka̱ tla pa, ko ka yilli ko ka̱ tlo pa yek ka̱ mbi ki mago tla wuya pa. To ballantane ki ɗe na̱ nda̱lti gwa na̱ lwani gwa, ka̱n ka̱ ngwe wu, ni ka̱n ka mbi yi ni ka̱n ka kumi yi don nu tan ngo wulpi ten hwa tantu, nya bal ili wo yek ɗe, duk ilgwe ka ngwe pammago, ngo ugwe ka mbi aka̱ nguk wu, ehe don a na lamti da mawu gwisi wo da mago tuntet ada̱ka ka̱n a na lamti ta dla̱mi, amma tun na̱kke yek ge te tet giɓi wu, ta dla̱mi, mani dlo, dloki ta̱k mbi ilgwe ka̱ mbi aka̱ nguki